Wa me oyen mu mu m-pen neen me bonchi eji o-kpi mmu ke abwo mama eji o-yip me on-nen me o-tange me kyi-kim eduu nkyi for o-tange me eringe nyi bada kye okinkan ofe a-ri washing o-kye a ofe a-ri onet a-kye a ofe me ke mu n-kan n mu n-kan ne ofe amu mu ba-tange me me me nda-dange ne onet Me mu n-kya banet ofe ke na nenci to a me n-kan washing o-kye me to ofe a wo a-dange washing a-dange okinkan ba-chi ba-dange o wo to Nkyi adakpang nke adafu wa nyin ke oshe byimu ne batu mbe mbe ne eduu nkyi enong a chwoo kyi-chi kè oshe a-ca a-dakam kambe a-pem me mbe otu amu oobachi o-fu wo a-kye a akpuga. Otu amu o-koo ng banet mbe mbe ke afanikong o-Fu ba ng ebong nkyi nkyi kyi-chi ote amu o-ku a ke kyise emen o-to be ben o-chi ben bwnyin dyityem o-chi ben ba-kyu kyikit kyibonge. Anyi otu mu mu kanong ene batu bakiri mbe ne byi bi eduu a chwom kyi-chi aciring nyin ke okondi A adakan otu a-fu ri chwom nkyi nkyi kyi-chi i otu oyen mu o-bwoo o-fu WA akyi a akpuga ne nyi o-dim otu okiri a chwom kyi-chi a ada a ekama nkyi o-mu o-chi o-tun o-ri eting tinge chwom nkyi kyi-chi o ne a-ba a-fu no a-fe a chwom otu okiri ookabe kyi-kim ne mbyi anyiaciring aciring mu o-Fu nyi o-nap ng okondi a wo a-buu ne batu ke achi a-zonge a-kam a otu omu a-buu ne wo o-tworn o-fu badeko onet amu mu o-chi chwom ankyi ene wa byem mbyi byi-chi kantik WA byem mbyi kajii mbyi batu eten bakiri mbe ba-kre ng banyii A amu a-pem m chwom ke kafu oshe baaryuu ba-fu kyica dangdang ba-kpet epin kambyi ke na baa-Koo chwom nke me mu n-set ng datu a mbe ene m-Fu kyi ng eduu nkyi enong eduu nkyi kyibi ednwa ene oshe ookan be byimu byi-kwaa ng ne Ben a a-ri chwom set ntuntu kaset ntuntu a amu a-set ng ntunta osowo oyen mu mu aku kyibonge o-nyit ng o-Fu otu mun mu ke ntunta A amu a-set ng byise deng ba-nyit ng ba-fa amu ke byisedeng kè ma n-set ng batu eji mbe mbe ko okondi n-fu kyi ka been nkyi ndyi kying ne edum ng eng kè byimu byi-ryku u Byifi byi-ryi ng eduu nkyi efi kè bukwop mbu kanong nyin ke kafa o kondi okondi mu eten eshe nyi neen byire nnyin Kang Kang Kang mbe ba-tun n nyin ke okondi oshe mu eten okondi mu neen wa oshe kiinwange mu byire mbyi osokon gbaat byi-bakyu byi-raa byi-raa nke ke mu n-raa ng me oyen min me nda-dange ne onet Me nnkye byi-raa me mu ne ofe mu eji mu ndakye onet and ke mu n-set ng banet ambe mbe áku to baka kye bakinkan ofe, acirinaaring batu ashi eten. Nang yee mu amu a-koo ng nara dachi Koo nara dachi Koo bangwa bwom kè ntuntu a-ri ntuntu ke kafa oshe set ntuntu banet bakiri ba-cen n áku ba-dakoo akpuga a n-ce me nkè mu kashuram nke a m-pen banet ba-jwo me byem ambyi biichwap be A amu a-set ng byisedeng ziin a-Fu otu oburukpabi mu o-chi bubong ne ejii mu o-tun n I mu o-tun n I nenci kantik amu ke kafa kyise eyen ama a-ko ng omu a-biri a-myii aa-kpu banet ba-kpet ekabe ba-fa ba-fe o bukye ke esi ba-kpet ekabe ba-fa banet baFi ne kyije ne wo